ميه ، متين ، تلتميه ، اربعميه ، خمسيه ، ستميه ،سبعميه ، تمنميه ، تسعميه ،ا لف ، الف وميه ، الف ومتين ، الف وتلتميه ، الف واربعميه ، الف وخمسميه ، الف وستميه ، الف وسبعميه ، الف وتمنميه ، الف وتسعميه ، الفين ، الفين وميه ، الفين وتلتميه ، الفين واربعميه ، الفين وخمسميه ، الفين ستميه ، الفين وسبعميه ، الفين وتمنميه ، الفين وتسعميه ، تلات الاف